Zaho moa zany tsy de mampiasa an'ity resaka mailaka ty fa ny fomba ifaneraserako am'fianakaviako avao moa zany de resaka hoe facebook toy no mikaiky de gny fomba itadiavako asa koa amin'ny facebook de mametsaky numéro zany le olo tompon'orinasa hoe mikeha fa misy asa manao an'zao fa sao de mety aminao de igny zany fomba presque ampiasako fa s- kindraindraiky avao mampiasa mailaka aloha lafa tena hoe tsy azo anohara regny. <noise>